Yanu bu wu tsigimun, yani bu muna kuʒa p’iyatina caba mun ca njukwan ti tsagyighun ti tin-tin khin ti gwamana’a, tsagyighun ti gwamana’a hyi tsagyi wi p’iyatin bama tsiga kawayu tsagyi taghun ti tin-tin tana’a ta ba kan tana’a tani ta ta ba ƙan tana'a ghani hi ma lthaɗai ghani wa ku kuʒa p’iyatina ma ndaka ndaka maɗa lthaɗu Sinwi amma gwamana pu hi ba wayu, ghanima hi badiyan bu p‘awi wa kwa khin cani davu ndaka cawi, amma gwamani pu hi ba wayu, lthin tsagyi ti daa khin ti gwamana’a ghighu kuzi P’iyati tsagyi ti daa, caba ghani pingin nu ko tu Gikwi babu ʒunu ɗahyi to har baghi Siniya wi davan gwan ndaka Sinawu to sai ma ɗu va unjikhi gha wa kwa khin ʒuna ɓakwi fal tu gikwai ko nu pingin ɗi gyacaka, C’amazi ma ndaka ga U’ma wuyana, to C’amaʒan a fakhi mun ghi ndaka ʒa ɗi nan ta Jambuna, gha ʒan ghi ndaka kamau sai mun ɗa Vyawi, te gwan ndaka ɗa kamau taɗa Vyawi.Te gwan ndaka ɗa kamau ta ɗa vyawi Har wu ga Shekarau babu ndaka Sina va wa taa Mayai, amma wuna tsagyi ti gwamana’a ci vuɗa khin ti tin-tin gwamani wa kwa khin cani babu ndaka cawi sai ma ya Laya ya gyinsuwi, mun ma gwaman kaman mun khin wani ƙaghin wuti har ba wu Sini e' mun muni khin ʒunu, wan bu ndaka para ɗahyiyi ti suban va a hina nahusi’i babu wuyana ta khin wuyani pungin nasi ba we babu ʒunu ɗahyi to wunai tsagyi ti daa hi ba wayu, tsagyi taghun tidaa ɗin yani bu ma U’mau, ma U’ma khin munu ghuma, to gwamana’a gha mbiyani biyi mu <hesitation> cani ni gwamana’a ta nunu ghin Sai a ɓaiya, mi ba a ɓaiya, wa laya wa ɗauwa ti Vyawu, wa laya dai, wa kuʒa yan P’a Vyawi, wo ghinsau to ɗin ga hi ba wayu, Wunai mun yan can P'iyatin khin ni daa, mun gwan gwamani gha buju <hesitation> tikhikhiYani dinnan bu ghi umi ɗi <hesitation> duniyai ghi Sina raa, ghi Sina raa, ghi sapa <hesitation> dinanwini dinnanwini dinnawini Juɓɓun maaha khin Valthi di vurɗi, Wunai ga tsagyighun ti daa. Khin ti gwamana’a ci vulau, ɗin gwamana’a tsagyi ti daa ma lai ma pinyuʒa Sai ma piya irin lthadi we makhi kwiya lthɗa daa, ghani wan wa ku kuʒa P’iyatina ko ga wuna ndaka ƙilau, cu ƙili wi wu ndaka ƙila w’i, ƙurini gu ba ngifunti wu ndaka ʊmau, suban fa ke kai bu ta lomi wolti, lomi raa lomi khiji, shi kenan, Sai wa kuʒa to aa Unjikhi ai shike nan to amma hyi dinnan tanu, ai wund dinnan tani mati saa nʒuna, k shivun bu ya ɗa va a daɗi kardinana’a, da ma ndaka piya tsagyi taghun ti daa, ba rughin khi <hesitation> ʒaci shuvuna, lokacin bu maɗi makarantai, daga ɗananaꞌa daga Sir ɗanana’a ba ma baa Ningi ghi khiya yau rubutuna, Litatta paiwina, ɗin dga ɗani ba ma ndaka Ningi ma ɗa khiyau, ɗin gha dinnawini subu wu nahyiya ɗi makaran tu primary be-e khin ma ɗi mkaranti dinyai, ɗin daga Ningi ba ma ba ma ɗa Khiyau, wunai gwamana’a, moti sai caba khiyawi, mutukhi cu gaba khiyawi daga ti Vinauiwi tawi har ghi wi ndakhia. To wunai ga, babu kowai tsagyi wi p’iyatina. Tana naha laya naha duru tanəa tana laya naha duru tana’a, to mani ma tsiga mu wayu ghan we’e caba, mun yan p’iyan wa khin jigyi ni daa Sai wa laya wuwau, gha gwamana’a ci ghani lthi gwamana’a ɗin yani bu ma ndaka U’mau, ma ndaka khiɓa kawai ni da’u har khin ta kalpuna Vyan ni <hesitation> ɗapuwana’a a buju wasin bu a U’mi ɗi duniyai wu ndaka ga buga Vinawi sabokhin mi Saboda khin tsagyi wi P’iyatina. Ko wa ku Sina Sinni ɗi dinnan te’e wu ndaka uwamen yan P’iyatina yan ʒhahyiyi Suban nighun har ma ɓandi ma wuyana hi Sirna a’a ya fakhi ghi sapakai sai wa kuʒa wu ɗi va a hyin ndaka sapa ghe e' ma ndaka sapau, Sai wu ɗa to tsirehun mun bihyin tsuwara, ya bi tsuwari te’e wu ndaka biya khin kakawi ɗahyi, baya saya ghani yana ca yuuwi ci P’lthin sai wa kuʒa ma ndaka Sina raa, to daga U’sani raa, sai wa kuʒa Sinni a ɗi kai da hyin ndaka can yuuwi cinwana’a ghi ndaka tsiga ɗana’a shike nan, yuuwi ci Sai wa kuʒa to bugyi ɗi ghi wu layiya, to dinnan tani gwamana hyi ba wayu, ta Sinan ma gwanani ta laya njaaghuma ma Un ɓak. Na gwamana’a bankhin U’maki ɓak, komi naghuma sai wa kuʒa a’a hyi bu kurɗina, daa ga mani ma damamu khin jaanu, Amitan ma wighi badiya, ghi badiyi lthi be khin jaani ɗaali raa, taba kurɗi jaanʒa, ɗaali raa ‘taba kurdi jaanʒa.